Izy zany da sy lalalako loatry hoe ino zany ty hoe mihinagny ame baguette ty, sy fombane sinoa mein e magnano akonan'io da mihira hany avao io fa sy raha hoe ino e tombosoa azo amin'io sy lalako sa gne minagny ame fourchette miaraka amigna mesa gn'amesa igny moa zany gn'agnapahagny hany hoaninao, de fourchette igny da mizesta avao koa gn'agnaraniny fa tsy raha hoe ino me tombosoa azony amin'io.